Rebolir krak funcionar de diferente form, lati shkolorin' este eten gaa no to kolor xniꞌa ora to kolor ntan gasnan, chilako funcionar nen de grate nonixkw lo yilch kwan takachina este, rion yirkwa norchi yerkam norkwera xga byegato chuli kwa kaltersi kweniꞌ, pork tiesni rkwawen yila lo yi chitilan kwabu lowi este grato xkolor yikwawen lo shi tu yech to papel yech por tant daa kwen gatila nanch na wilan estero presi pankə wke este gati tiesa atinmaꞌ form zə.